Tailandia es un país con climi tropical comu tous delos... tolos de pallí. Amus, qu'es cálida i úmeda la huerça'l añu. I Tailandia los mesis de marçu i abril quasi que ancançan los quarenta graus. Quarenta graus i con umidá, essu no aguantu yo ni tres días, porque paquí pala Estremaúra tenemus los quarenta graus peru abondu más secu. Alogu tamién es país con una climi monzónica, con lluvias huertis enos mesis de mayu a otubri, i possimenti pala parti de ponienti, tirandu pa Birmania.